العطلة المناسبة اليا هي ايي- يوم الخميس لمن ارجع من الشغل و اني ادري انو باقيلي يومين الي هي جمعة و سبت حكون بالبيت فيجيلي شعور كلس حلو انو حكون عطلة و حكون كاعدة بلبيت.